Ama u plato tu xa puxonkgol pus uxa pumujukan tu tsa xa akgchuchut liwat witu xa akgchuchut liwat axni wakutun mistapu xa akgchuchut pus uxa tu puxonkgol min plato pus uxa tu puway tsama mistapu nanunts pero na lhaway kgalhwat xa akchucht pus uxa tu xa puxonkgol mi plato na maklakaskin oxa akgchuchut mole na uxa min takaxlaw tu kgalhi xa chuchut pus uxa puwakan tu xa puxonkgol plato uno xa tu xa xa tuchi plato xa aks tu lha xa puxonkgol xa pusmalal pus uxa na pumujuy para mi xtakal porque lhatokgalhi xa xchuchut osu para na tlaway xa para min tostada uxa na pumujuy osu para tuntse antojitos pus uxa pumujukan tsama tunuk tse xa masu unoxla kawau ti paxkuanan pus xa unicel xa usarli xplato porque kgalhikgo pulakatun lha lha na leen para xa liwan xastap xasalsa o xa arroz uxa tsama maklakaskinkan xa unicel nak pupaxkua o axni ti paxkuanan tsa tamawa xplato kpustan y na wilipa akgtimi plato tu xalakstina tu tsa puwilikan salsa pulakatunu salsa puwilikan witi puwili xa xa wakamole witi puwili xa ama salsa borracha witi puwili xa pico de gallo pus pulaklhuw xa plato tu anan.